Ta yimang dumi kaki nung kani gee tiye lul, nungka maren shi yimamni, she yelkan nwa jeni sheye sheni nung kanin gen lomi, ninge a mowi yirakwe liɓe uŋ nan yele yii, nan yuukei tana yo nana yo ni mangna yuu ɓo ni mangna di ɓo, na dee na ɗee nuŋ lola nunu, wa kung nunghi nana nin geti taa yimangni a sheje tiya ne ɓakle nu gong, yane ɓa ki duuɓo kakwa tana yo, nana yo na benle shina yuukei ɓo, na ɗee ungka na bere nwana nu, wa ɗi tenan lul, nin ge tiye ye sheni, sheje ya ne nung ti shwalan de nu gong, voro ka lul kang ninka uli jwareni ni ena, ni ere nu lul loniyo, nin ɗe nung kani beren nwani kan ɓakwe gbommi fumi mima ɓone ɓakwe, yimang dumi nin waram wara, lo nung kan ne kanak kanak kanak yimang dumi yo ninshi ilim a voro kamin da yuu mangheyo, ɓon taka ne kele, min gbobe yen gbob yinshika voro ka min da yuu nne nwa yuu ɓon taka ne kele, to nin shum shu shoti gbobe shab mi, to mowi nuŋ kang ka baa rab, yimang dumi shigee, ninshi waram, ninshi ilim voro kaminne nwa yuu, ni waram nunu voro kamin da nwa yuu, min yuukei demiiŋ ka ne yuukei ɓo ɗe nuŋ lomi nunu, mowi nunghang ɓa rab yimang dumi shi shelem ningshi gee ning shi gee ti jemi, ninshi gee daa nungmi, ninshi gee shoti shame yimangni, ninshi gee shoti shame ye sheni ninshi ge ti yel kan nwa jeni, a tiya ne tiye ne tiye kere lukki lul kang kana ne nuŋ kan baŋ.